<hesitation> sasa esye shakhulya shanyanza ne yinyamana. Ne aundi anyola wava olerevanga orii, eeh, inyama ya shina, kachira, tsinya, inyama yo fundu fundi. Yinyama yiwo ya aundi ye ingokho, yinyama yiwe ye lichese. yinyama yiwe aundi ye shutuyu no fundu funyinyi. Lakini natsa khulakoya inyama, inyama ye ingombe. Asye nayanza yinyama, ne inyama yino nayjyanza neshiri. Mwana kachira nakha, ngumbukanga aundi khwi wiki papa yachererakho na khanyama ka tsi suku tsiviri no tsitaru, alafu injira ya mama yarumishi ranga khutekhamo yali, yali injira yani nolia inyama yilya shalekambanga yiwe khusahari ta lakini sasa olakhola orie? Wanyola tsa inyama yiwere mpaka okhomba matere, okhomba e sahani omanye vwenovo vwavetsanga neshiri mwana. Shachira ndayanza yinyama mpaka miaka chi, chinure chino yinyama niyo shakhulya sha ndayanza khuinjira aundi yanalolakho mama na. Latekha yinyama yino aundi syesi niyo yenondaga oinyama yeneyo irulanga inulu yinyama yonyela walya mpaka ouche orii <hesitation> na uteshrenje uno aparenje shina yaani yinyama inulu ne sasa yinyama yino ni ya eng’ombe shinalakaya khu ye lichesa ama ye liuusi yeneyo khulalakaya esuku yindi kachira yenditsanga sana ni ya ing’ombe yino haiyaa sasa aundi yiwe u ne yinyama khanyama khakho aundi e ekilo ama a quarter, onyela wa onyela wakula aundi yova khukhalachire yinyama yavashiri khukhalachira hasa khenemanyiro yinyama yavashiri khukhalachira khutonyre khale na sasa yiwe utonyre yinyama yiyo vulayi vwene orupande rutiti fwomanyire orii shipande shimo shilola munwa okhakhalaka kupande kukali kwomanyire orii kulakhaywa khwibjira munwa ta khalaka tsa rupande rutiti rutiti fuli fulola munwa mwene nonyanya mpaka oulra vundu aah vukula yinyama yiyo ra khwi pesheni yao haya yisinje vulayi nende a matsi malafu alafu uirusye ra khushifuria shilafu kando no vukula tsa yosi noyira khushifuria shindig shilafu. Haa nembara olava uvwanire muro kukwo norumisharanga, esye engumbukhanga yingo yilya khwarumishenye etsikhwi na mayika kataru kalya kenako noli yingo onyela warumishra kenako ama anyela wafie lichiko ama sai omanye sasa nini makhuva kalapadilikanga, e, kas yiverio, aundi une kas yiyo yao. Wafie, ya vakula yinyama yino urere khu shifuriaa notsukhamo a matso malatu, no, nora, khu mayika, no nofunikha. Sasa ewe lakha nali yingio yilya, norumishirango mayika ka kawaita tsitaka kama likhumi lilala, ama likhumi lilala nende. Nende tsirano samukha yinyama yiyo yeneyo tsa yiye vulayi vwene nenda amtsi kano kosi kawemo, ama norarumishranga kama e gas aundi, ne tsitaka kama munane tisa yao, ewe samukha tsa yinyama yino vulayi vwene, make sure ari yiye, yoye mpaka a matsi kareremo kana kawe, no inyama yiyo yino ni ya, alava, viungo, viungo, viungo vivereo vyonyela watekha ne yinyama yino. Olava olatonyanga eeh, eshitunguo shisha yao. <hesitation> olava otonya khanyanya khakho yahoo, olavakho nende kha royco a mafura amafura kenako lasima tsa ove nako e chumbi, alafu niwayanza khapilipili ori yisye onyi khapilipili khanyela khavakha kando yao, no nyela waramo kwa umbali. Harya sasa yinyama yiyo yino wakha wakhatekha tsa na matsi ya yakhaya yiula, haiya vukula, vukula amatura ore khu shakhulya aah ore khushiyo vukua amatura ore khushifuria lakha a mafura kaka kaye, kaye mpka wanze khulola kalaruka ikulu <hesitation> kalakhwitsa mumoni, na alafu vukula tsa shitunguo shisho, ramo tsa shitunguo oleshe tsa shiye mpaka ori khalalelakho hivi lakini shilalala ta orii khalala, khavere akari khalalela ta. Lakini khalalalanga has ahata mwene wakhaanza khuvra ni khaunya haiya noramo noramo tsa tsinyanya tsitsyo vulayi, nokoraka, okoroche tsa vulayi mpaka futirane. Yaani shitunguo shino nende inyanya na mafura futirane yaani olalola tsa ngorwa narumishira lira shina lakini olalola tsa, yaani aah sasa niwakha fuchanganya vulayi vwene.

<hesitation> noli ne na sasa omanye kama esye aundi nayanza eeeiii, inyama novusuma. Noli novusuma vuvwo yao, ne onyola wawa wenula inyama novusuma onyela wenula inyama necho inyama yiino onyola walya ne findu finyinji ne shakhulya shilai na shikhonya khu muviri onyola mani lakini khuli namanya she she. Shienya alie inyama yinyinji sana sasa mwene lenjera kiwango ye inyama yolalitsanga yino lakini khu yisye shakhulia sha ndayanza ne inyama.